أنا زمان، وأنا صغيرة، كنت عايزة أروح، وأكتر حاجة كنت عايزة أروحها هي مصر. احنا ساكنين في مصر ايوة ، بس ساكنين في محافظة تانيه بس القاهره الي فيها الاهرامات و ابو الهول دياتي عمري ما رحتها كنت عايزة أشوفها، وأقعد فيها، وأشوف الأهرامات وأبو الهول.الحجات دياتي حالياً يعني عايزة اروح بس مش زي زمان.